الوظيفة اللي غادي نكون فيها سيئ هو نتكلف بالمراقبة ديال الشخص شي شخص معين يعني اكره حاجة عندي هي انني نراقب شي شخص